لا مو لازم دراسة الادب اهو شيء ما بيكون مهم لانه- لانه بعد يعني ما يدخل في حياتنا اليومية فبالتالي ما بيكون له فايدة يعني حاله كحال أي مادة او موضوع آخر يعني يعتمد على الشغف وانت شنو الي تحب تدرسه